मुर्गाक बुट्टी पकैना बहुत तरिका है। यहाँ एक सामान्य तरिका मै बयान करेक चाहत हुँ। बुट्टी बढियाति धोके काटके धरना। पेज, लासुन, टिमाटर, अदुवा, मिर्चा ओहके मिकचरमे पिसके धरना। एक कढैयामे आवश्यकता अनुसार तेल धिकैना। ओहमे काटल पेज, जिरा, टिमाटर पकैना। जबतक पेज, टिमाटर पाकके खैर हुइजाबे तौजाके ओहमे पिसल लासुन, जिरा, मिर्चा, धनियाँ, अदुवा डारके एक घरिक पकैना। तौजाके हरदि डारके ओहमे बुट्टी डारके बढियाति हौँडना। आवश्यकताअनुसार नोन डारके एक घरिक बिना पानी डारके तोप देहना। जब ओहमेक पानी सुखे लागि तौ आवश्यकता अनुसार पानी डारके तोपके खुब पकाइक परता। जब बुट्टी पाकके नरम हुइजाइ तौ ओहमे हरियर धनियाँ, लासुनके पत्ता आउ मिट मसाला डारके उतार देहबो। यैसने करके मुर्गाक बुट्टी पकैतियाँ।